Ny karazana akanjo misy izao ny atin'akanjo arak'izany anarany izany de fatao any anatiny, akanjo manolo-koditra izany oe tena ilay any amin'ny farany anatiny mihitsy. Misy ny akanjo <hesitation> atao <hesitation> ao anelanelany ohatra amin'izany zao oe ny lobaka fatao anatina akanjo bà, de ny akanjo bà izay eny amin'ny farany ivelany rehefa mangatsiaka.